No koʻu lā hanau, o ka mea i mamake ia ai ʻoia no ka meaʻai hawaiʻi, ka ʻohana a me ka lawena kupono, no koʻu la hanau he mea koʻikoʻi ka ʻohana iaʻu no ka mea kela ka mamake iaʻu a no ka meaʻai hawaiʻi nona kanaka apau ai e hiki ke lakou ke noho ma hoʻokahi wahi a e hoʻolauleʻa me makou a pela wale aku.